Lewrundu mi ɓuri yiɗugo kairu woni lewru ɗonka. Lewru donnka no nbelndu soasi gam sarde nden julɓe e nder suumaye.